Olona tena tia fanatanjahantena ny ao Brezila. Firenena <hesitation> hanjakan'ny baolina kitra izy. Fa ankoatra an'izay an, dia <hesitation> firenena tia manao <hesitation> festival ihany koa. <noise> Ary loko marevaka no tena <hesitation> ankafizin'ny mponina any. Any Brezila an, eny amin'ny <hesitation> torapasika eny, na eny an-dalambe ary, dia <hesitation> tsy misy ny fadifady amin'ny resaka fitafiana. Raha any amin'ny toeran-kafa ianao no manao <hesitation> silipo kely mandeha eny an-dàlana izany an, dia zava-pady izany, fa tsy any Brezila kosa